<...>Azafady roe rañandria, olobe hajà, tsy raha mety aminao lahy ñy mitsanga, ka ity pilasiko ite, hameako anao, aminy ñy maha ray aman-dreny anao, ameako lahy pilasy ko ity sezako ite, mipetraha roahy iha tso reraky fa tsy ra mety amin'areo fa bebe io e ñy mitsanga avao, io seze.